Na je vete te skolla marr një vërxë, te këjo vërxe i vu abrënda libret çë ka ghuzar te skolla, kartularët, i biru, laspet, gjithë shurbiset çë mënd jenë… çë mënd më bujën mbzonjë mentri çë jam te skolla, u diariu, ku ka shkruanj i compiti çë ka bunj pran brënda.